Ny fomba <hesitation> fangalana vovoka amin'ny fanaka dia <hesitation> fafana tsara heko aloha ny tragno fafana tsara amin'ny kamafa. Dia rehefa madio tsara lasa aby ny <hesitation> loto marobe dia mangalaka lamba manifinify a dia raboraboina amin'iny izay mbola misy vovoka tavitavela amin'ny <hesitation> manodidina ny an-drano ao.